شوف باش تنجم تحكي هكاكه أمام الجميع، لازمك تخمم بالباهي في روحك، وتحكي مع روحك، أول حاجة نبدو: أنا قادر، أنا عندي المعلومات الكافية، انا قادر نتكلم ونقنع ونوصل معلومة، اجبد الهواء شهيق زفير، غمض عينيك، انسى الي فما حاجات دايرة بيك في الاول، انسى الي فما عباد يسمعوا فيك، احكي مع روحك ومن بعدها انطلق، تو تلڨى روحك بالشوية بالشوية تغلبت على خوفك.